Ɓe ɗye wo dami wye e mi nyize rere’o, mi yashise sasale mi da wo nyi yi nyneze ɓeta kama shandye siyasa sa ga tsi, yi ebe kuma nɗye da mi wye aga yashise zhi bae eɗye mi da wo, zade zni, zade ezni hari yi zhio yi fido bwage. Zaade gna mi pati hni gna yi dyego zade gna mi, pati hni gna yi dye go, zade ezni hari yi zhio yifido bwage. Zabe gna mi pati hni gna yi ɗyego, zabe gnami za mi vi wo yna gna yin y zade ga gna zade ni vi wo yna gna yi nyi, hari yi ga zhio, yi dawo, yi towo yi fido bwa ge hari dodo sade eyi shnanɗye a aga snugu nyi, hari dodo yi sade snanɗye a ga fido kpm, nyi lo muhni duka a da wna ɓeta nɗye yi gabwa parka de do nyi, wori hna da mi gbma labari kuma nɗye de mi wye da kuma nga da sasale nyi, swashe beta domi sasale hna mi ga yashi se miga ba mi bible mibwa abeta lo, ɓenɗye w aba duya ndye be m nyi de be ndye woga lo zhi-zha. Edye da mi wye kuma miga yashise de ma abi mi ga gna dye to be kaza nyiri hni-be kaza nyiri hni be kaza nyiri za hni was nu nyi, shna wo karshe shi yna hni be kaza nyiri zade hni asnu hni shna wo zoza azhi yna hni to, miga yashise de abi mida beta shnandye hna, ko kwa mi yashise mi wo ridiyo nyize beta ethni docni beta, nigeria beta, hari nyize khikhiri dye wni mi wo wo beta 10 edye da mi gbma miga yashise du mi ka azado labari gi dumi bedo afaru yacha ni mi ɓwa lolo m e yi pyi, eza xhi, wo dye woga gi aza wo dye wodye snu adibi yi ga yahise ga go aza wodye wodye wodye wogagi aza wo du bindi bindi bindi. Mi ga gna a’amidye zaza mi nyigo wo loll oba hnan. domi litafi aa da gi yiba cewa, myize karshe afudyiyiga knakpma, dye wari bye zna no. ga yi shnanndye mi gi aza ɓeta nɗye ebmya yna nyi, to nini lapmile, wato me wo labari ɗye ezhni hnin ɗye wa duya de azaz woyi ɓedo aza hansget mi ga gna to. That is why mi ga yashise ba, eɗye mi snu kukari mi da tswashe ɓeta gi aza. Mi gna be kaza nyiri, esa ndye yi fi be hni zaza hado wodye hankari, domi yi fi enyize karshe be, afudyiyi a knakpma bas nu abe. Za hna wa zhi yi p kangu ga aza dukya da ku, any i gbangoyi de azagoyi dye wo ga gi aza wo so midye kuma mi ye mi da ɓeta ɗye hni gi gbarii nyize gabadaya zaza yna he yi yna e knu he wye. Snu ampani de hedye bwayi nɗye he ga bwa ynadyi ɗyi he ɗyi yna madabe mi baba ba da gi i, mi loyi wye dna zado kayna m. ya gban, yilo yi wye dna zado kayna m. gbari a be pke yi ye ɗye y aba yna mo-gbari zhi wo yi ynaɗyiɗyi wo gi ya a gbari yi lo kawodye ynagna zhi’o lo yi busti gidigdgidi yi lo ge lo lolo nɗye yi lo hna, he pkosnu m he ga lo ɓwa mari, hakosnu m. he ga laga da bibiyi shnanɗye a faru e yi pi, e kamu dna ya cha ni zhi mio zhi sugo ge hna. Za hna was hi la aza kayna go a yi wo nimba e de lom, ɗye wo ga gna aza wo, woga gna aza ɓwari. So, mi ye mida labari hni gi zaza shnanɗye be nɗye da mi gnma e nyize yna. Mi kna aza wye ya gi zaza wye ya zaza he pke hedye ɓwamppmi baba de ɓwanje. Tswashe wo bma yi snu program nɗye ya do fi wo hni, twashe kuma wo de ba hikima gi, gu ba zogo y aba nɗye zogo ye nyi tswashe la zogo guy a gib a. ba kuma zogo ye myi, he kara kuma yidye kuma ndye a pa yi zhi ge a byidye kuma nɗye mi gi aza labari da cewa ya wye gu gi ya wyegu ɓwatswashe kuma wo tu yi albarka lo ke wgi yi ɓe titipke, zama lafiya, gbari kawye yi ɓwa gbedognnu bmya e ke yi snu ɓe kuma nɗye yi gaɓwa byeɓwalo nyi gbari kuma wo ga dna baba du, woga la ɓwa ba wo bma gbari dozhi snu, domi yiɗye ya gban bi nɗye yi gna ya pa pmi hni, yi pa pmi be a zo fi pio yi knido kpmi ge gbaga da, da yi mu do ge gbagada, siyasa saga tsi yi ga shi do ke a zhi, aynaɓo lo ɓa zhi ɓa-ɓa y isa hna go ɓa du wna ɓa yna yna y age, ba dna tige yidye ya gbari ke yi ke fi ɓe de miwnuyi. Salamu’ alekun.